Rehefa mahazo fitsaboana tsara kokoa ny olona iray an, dia mitombo ny fotoana iainany. Nefa an, izy antitra iny efa tsy dia marina hoe ela izy vao maty fa tsy dia mahavita inona intsony izy eo amin'ny fiarahamonina satria efa antitra ny vatany. Izany hoe mety ho vesatra eo amin'ny fiarahamonina ihany izy rehefa mandeha ny fotoana, nefa koa mety hanova ny politika sosialy sy ny fomba entina mijery ny fotoana andehanan'ny olona anankiray misotro ronono izay zavatra izay. Izany hoe lasa miasa ela kokoa ny olona an, dia <hesitation> > etsy andanin'izay koa an, misy fiantraikany eo amin'ny isan'ny mponina anatin'ny toerana iray ilay izy, izany hoe mia- mia- miantraika ihany koa any amin'ny lafiny toekarena.